عشان نغلف هدية أول شي نبي ورق <hesitation> نجصه على حسب حج- حجم الهدية، مادا بيا ورق يعني أبيض أو ملون، بعدها نحط الهدية في النص ونلف الورق عليها <noise> ونلف الورق عليها، وعلى الأطراف وكذا، ونلصقها بشريط لاصق، ونزينها بشريط يعني، ونديرو عقدة حلوة هيكي عشان تكون جذابة نعطوها منظر.